mi laari on balɗe ɗiɗi ɗo on ɗon wonndi on ɗon narri soosay on ɗon haɓdii bo'ɗi soosay, mi yi on ɗon dillida kuugal 'tare', on ɗo yaha on nyaama nyaamndu 'tare' haa yaasi keya ma mi lari on ɗon fi ja ball 'tare', 'gaskiya' on kabdi soosay nonnon may booɗɗum jo'ɗe nonnon may jonnde jam may ɓuri, Allah balla un.